Mam miŋa la nyɛ bala ti fu mi la di-suma n boi zi'isi kina dita <laughs> Aduŋɔ, dɛna la fum n de dakuurɛ la ti fu, ɛɛra dita daarɛ woo la ti fum ba'am mina zɛsesi ti ba dugera di-suŋa wa bii, aayi, la kɔ'ɔm dɛna la Yinɛ bo'olum ti fu me kɔ'ɔm mina zɛsuma bala. Mam la fum san kɔ'ɔm yese ti fu ni kɔ'ɔm yeti tu ŋmɛregɛ kalam di, aayi, tu san kɔ'ɔm paɛ, dia la ni kɔ'ɔm dɛna la dia n sigeri puurɛ. La de la ziirɔ dia woo, ba yen dɛna sɛla n oberi kɛ'ɛsi woo, ba ni kɔ'ɔm dɛna la di-sɛka n sigeri, ti mam nyaa bɔta n tugum baŋɛ, fum tugum iŋɛ la ŋwani mina bala, mina diisi wa zi'an, ti ba dɛna di-suma ti fu kina dita. Fum ka tari pɔga ti a dugera yire la ti fu ɛɛra dita la mina zi'isi la bala bii, nɛra n boi zi'an sa gee pa'ala fu, bii fum tari la dia nyɔa bii dia tiim baŋera bii, beni tugum sɔna ti fum n kɔ'ɔm ki'ira zi'an woo la ka de di-sɛka n de ba dikɛ lobe basɛ. <noise>